Niimuka omukasheeshe ninkunda okudya omunekye, nikyo kintu kinkukuda kudya kukikuba kitariho, kukikuba kiriho, kukikuba kitariho ningumiraho mpaka ahikunywera breakfa kunkunwya ekyakarekare, skukunywa chai karekare mbwenu omunekye gwagutariho nikwenkukora.